Nyamdu mabbe beldum masin, ha nder nyamdu mabbe don. nyamdu mai dum beldum masin, ngam himbe lesdi mai yidi dum ngam kanjum on nyamdu be buri yidugo ha lesdi mai. chi'e himbe lesdi mai pat bedo defa nyama dum.